في ظاهرة أحد الأيام، بدأت لعبه الطفل بالتحدث بصوت خافت، نادته بإسمه، وقالت، تعال نلعب لعبة سريه. الطفل كان مصدوم، لكنه قرر يستكشف. جلست اللعبة تحكي له عن عالم مخفي خلف خزانته، مليان مغامرات وأسرع. كل يوم صار الطفل يروح لهذا العالم الجديد، يكتشف أشياء مرة عجيبة. <noise>